نقوله دايما يرفد معاه كتاب يقراه.إلا كان في الكار يقراه، إلا كان مشا للطبيب او وكان خاصه يستنى يقراه. إلا مشا للبلدية و كان خاصة يستنى يقراه.